Ɓiɓɓe leɗɗe ɗe yimɓe gure mawɗe nganndaa no feewi ɗe njamiran mi yoo huutore ko jaaɓe, muurtooɗe, <hesitation> kel- ɓiɓɓe kelli, kañum e ɓoye.